Nako ngoji manege <noise> okia o bira gugurati manege i imateke kococok manege de naoko naoko sisinanga de jasos kecap bolo ja sos rica bolo manege lo kai ngosama lo duru manege nako nasi kuning ngone hususnya dina loloda manege nyawa joma baca aje wa ojomo nyawa joma baca bolo nyawa jo sonenge bolo so manga kia manga wutu ratus moi bolo wutu tumding bolo manege aje wa ojomo nako bira bira jare arese iare arese menege ena cocok <noise> de kia gauku manege imateke ka par bolo manege dika.